कुट्रा रो, मानसे सोचे कि हाई जे। इन्हे रोत, इन्हे चेत, हाई तें। आपनों का इन्हां जासू, ने तिया काई आपनों का जे भोखने लागसे। ने आपनों कोई ने दोवरसे तेरेम चे वाईडा दोवडिन, ने धासी पड़े। ती काई चे कुट्रा की यो काई करने धासे, ने गंद करिन। अते तीन रे पुछल पड़े, ने दोव उडेन, अते चे काई कांखरेक ने जात रो। ती तीनों भेरिन, अते तीन री गंद से हेरिन। अते काई चे तीनों को पड़ी ने ले। ती तेरेम अपनों धास ने नी चाहे, कहा की चे कुट्रा रो, चे काई असा नी रो। फी अपनों धास ने ती काई तीनों चे तेरेम उठ कोई ने दोवडे.